Oime pukuvae, misivae, corovata, patorakua, yatitapire, jare irureta kua ikavi yayapo vaera tembiu yamboyea kumanda ndie, soo ndie, sariki aro, jare ipisekatu vaeretandie, ikavivi yayapovi torta